غادي نختار نكون نحلة حتنحلة كتمثل العمل الجاد و المتابرة، و هي واحد الحشرة لي مفيدة بزاف، كتعطينا العسل لي كيعجبنا، و كدير واحد الخدمة كبيرة في الطبيعة، باش كتلقح الورد، و لي كيساعد بش النباتات يكبروا، و الناس عادة ما كتخافش منها، و كيحتارموها، و كيقدروا العمل إللي كاتدير لينا